wak inou bak dikawatirkan agai pasal kasihatan dagen negara melou adalah penyakit berjangkit, penyakit wak merabak wak susah agai bak nubat espesli penyakit-penyakit wak a penyakit dana tapak baliek udei, ien susah agai bak nubat ienlah watir

akou debei wakkan wak senuka wak spesifik, mun bak menyedia wakkan tou susahlah jumik sebab mun bab misek itou akou da taau agai, selalunya keman gak kedai unlah kira ien, mun wakkan- wakkan wak senuka pun semua mapun kedai keman, debeilah bak- bak misek-misek tan agei

bak mengundi gak lubeang liko melou em ajau ien sama un tanlah, asel au bei warga negara bei IC penuh ien gak gaan liko-liko kau giaan au mengundi giaan takan au bak mengundi, em em nyadin mun sai a senuka nou, wak kena rasa nou bak melindungkan serta bak-bak memaju tan liko ienlah nihit nou

mentor ataupun guruk ataupun sai-sai wak.. udipan telou emmm bagi koulah, ien a berani nasang bak pedegah, bak megatur tan jalan, a ien pun mesti maok tagep kawak lubeng bak merancangkan kehidupan sien serta kehidupan a bak di mentor sien

Bagikou sukan wak diyak tan bak negui, akou nda minat angai bak pegui sukanlah ajau. Sukan tuwun kah, sukan pebiyah kah, sukan pisak badminton kah, pisak teniskah, memin sukan-sukan ndabeilah minat angai bak pegui jadi ndabeilah wak bak negui ajau

A paling cun bila telou taao pasel penyakit itoulah doktor. Telou mebawen doktor wak inou ji penyakit itou jegem ketantan gaya bak mubat penyakit yen. So a paling diyak bak tebawen telou yenah doktor

bak pegui sikep aneak gak sekul, sikep diak jahak sikep da diak a mm bak pegui cara ien dalah kena telou bak pegui kadeng-kadeng aneak itou gak lebok adep tan cara, gak sekul adep tan cara, jadi susah nyat kawak telou bak menilai tan aan tan cara-cara wak diak gak lebokkah, gak sekul kah, gaan-gaan, telou mematau unlah kerjasama guruklah mun telo bak pegui aneak telou okkah da okkah gak sekul

kerja rumah wak sekul ien emm a aneak pun susah agai bak pedegah , inou kerja susah-susah sien telou membawen da kawak sien dengah diakkah da diakkah, bagi kou lah asel sien faham inou wak kena bak sibet sien, wak kena wak bak kenereja sien a diak lah kawak

Cita-cita kou gak anek-anek kou akou mengharep doyen bak diyak un agar siyen selalu inget gak Tuhan ino-ino sibet-sibet siyen puon biyar lah diyak biyarlah teratur an ikutlah jalan Tuhan kak un jalan telo sendirik Tuhan a paling diyak .

cabaran wak ..(ehuk).. bei tenemu a usahan lian sebelum deloien mula bisness gak likou melou emm cabaran, akou da ngak mula lubeng bisnesslah bagi kou mun cabaran ien mestilah telo peyieang duit siew, kan bak modal bak mekeang bisness baih kaau peyieang kalaien agei , piyeang a bak melei barang-barang nou, mestilah a pedegah inou barang ien, inou memin, ien akou rasalah cabaran ien

Subet temujanji gak negara ito doktor gak gitou bei doktor pakar doktor biasa biasa baih yian doktor kerajaan. Mun bak temu doktor lo yian lah metoh gak telo.mun lah gak private yian terpaksalah telo kol bahagian lo yian subet temujanji gak kelo.

O aneak kou memin najer kou, tan aan tan bak bajet duwit. [Ber] mun telou bak belajak ikutlah kemampuan telou debei, kak telou mengikut kemampuan a. Akek bei kawak cara loyen debei, telou cara telou debei. Kak telou bak mengikut a luwer. Telou mesti belajak secara berhemah. Telou nda taao inou kejadian telou mudei lau neh.